Ta etis fa karna bana sila boe lamatuak de nakdadik sila sila boe ala butuh untuk lasoda sila boe ala butuh untuk la'a linu sila boe ala butuh ala leo nai mamanak yang malole terus ala hapu nana'ak naninuk neme hatoli yang lakbaboi sila lah de bana sila tabole yang taos londiak.